<hesitation> ku ebaal koki bo rukumuan pho ko digh iha pho romoogh ghan bo ku ahle oru ogir mooboph abuan okpuy ikpo ahle ologh okum edien amuiboop ologh osighe oony ijma di oomoogj olọgh, ologh ophagharh pa amooboph pho. Ologh oobaam ologh ooze bin ogirh osjghurom bin omugh ohle. Mi alike mobopb abuan amooboph abuam pbon ku radugh ghan ogirh, amooboph abuan pho k ra dugh ghan ogirh loor esi di oghi oghooghi yogh araar, iphodi pho araar pho i /lo, oye pho aghinghian ku amoogh rokolo abuan na amun bin ako bin alogh bin adibh edien amooboph na abegharan ophaghar pho alogh asighe asa alọgh asighe oony enna di ma amoogh alọgh bin mna ma alogh ophaghar r'oweh asighe riinya oozah akiriph alogh. Amoonoph me wila mo phinogh igari pho romimogh. Ipe ku idi mi ragi ghan moboph ilo ami ilo abuan.